A munumang de rapu talun pus kutap kiajay ljaun y y badiut kiajay kara tres tres meses jay kiajay y ya butju pus bapal re kute y bat'ey ljul kupu pa laniat lasat pu pu li rixi y ya kiajay bat'ey kjat pu li mbuy y pu pu chi nimji paiñ pu bat'ey ljes pu de kari jay de kupu chi nimji y y pus ya bat'ey batsajau re mjiung y pus rapu kara se ljaung pus paiñ lem kua ndajap laseil rapu ya ya lem maseil y cua la'ey laseil lalejep ndajap pu chi nimji y pu bukua se kua bumang la'ey la'ey y rapu ribiajang rapu kua la'ey lareung naru y ndajap jay li pakas rapu re kiajay la'ey latsajau jay li mjiung talung y se kua bumang natsajau ndajap jay manatseich pus laniat latseich rapu y se ndajap jay kua mana'ey manatsajau mjiung talung kini'ial pu rapu y se ndajap jay kinjial jay ndajap rapu la'ey se kua bumang ndajap jay rapu y se saria mole kua mana'ey rapu latsajau laniat con arroz pus laniat lanaung ya y <noise> munumang de rapu talun pus kiajay rapu talun de kunjy ba'us rapu es. Es l'en ljua y saria pu ndajap ljua l'en y pa que mabudiut y rapu kiajay rapu karat se ljaun pus kauk nip ta'un kerre l'en pus que tal jay nipem mbajau y pus kauk latsau rapu rapu kara se kiajay mataung pus rapu re mas matsa'au y que rapu kara se de kul'us pu rapu kjay latsau em se nda talung kiajay butju kjay ya es ya em <noise> chiki <noise> pus <noise> jay nipem <noise> bajen <noise> bajen mata many jay paiñ nipem jay latsa'au jay nipem kutsa'au y <noise> es kiajay rapu <noise> kara se <noise> l'ey l'ey <noise> de tienda <noise> pu rapu <noise> kiajay rapu <noise> many many kua lanjiuts kua la'ey la'ey lanjiuts y la'ey mani t'a ya pus kauk latsa'au jay rapu mas jay kutsa'au.